Oimeko yande va reta omotarei yaimba va, amogue reta jei supe, oñaro yave, oyaeo yave gueru yandeve, oesauka yandeve oimeta susereva, oimevi amogue reta oau yaɨmba va, jokogui jaereta övae mbae jou vaera, guiroata reta, oyoaɨu reta yande va reta ndive